Quannu appi bisognu, tu fusti prisenti. Fusti n’amica vera e chistu nun mi lu scordu. Ti pigghiasti sta ‘atta a pittinari e mi cunsulasti dicennumi palori duci duci. Siddu tu nun ci avisti statu, iu nun sacciu comu avissi fattu. E’ na cosa bedda putiri cuntari supra l’amici e sapiri sempri ca iddi ci sunnu nun sulu pi lu divirtimentu, ma puru quannu li cosi ti vannu tinti e ti senti sulu. Ti ringrazziu.